Piso io a dia biby tia mipetra an-dragno. Agnisany biby mipetra an-dragno zany izy. Fa misy hevitra ananjy diso zany fehiveran'olona an'izy io zany. Izy io a biby kamo velona, kamo velona loaka izy volognany indrindra dia bibina mpamosavy koa izakan'olona ananjy.